<noise> Salama alaikum innde am Diana Mi waari dabbutu kuugal haa ofis e ɗo. Min-mi yiɗi mi yecca mon mi waaɗi makaran ta manga, mi waawi wiirdirgo, mi waawi njanngirde, mi ɗo maari dafto, mi ɗo maari taluwatelɗo, mi ɗo maari katirɗo. Kon hokki am pat mi waadata amma mi yiɗi mi-mi wanna on alkawal to on hokki am kuugal ɗo lallay mi waddan ceegadam e ofis e ɗo.usoko.